आधुनिक समाज में परम्परा कोई भूमिका नहीं रहेल काहे। बर की जब आदमी आधुनिक हो जाहि तो। ओ हर परंपरा ले कहाँ मंनही और परम्परा हो ही तेकर। फिर आधुनिकता नहीं होही काबर की दोनों एक संग नहीं हो सकते। हमर यहाँ परम्परा होथे पुगड़ी कर्मा नया खावान होथे। हमन परम्परा मानथे हमर परंपरा होथे।